Andira reta oiporu ipepepo oipi vaera jembiu jare ipuere vaera oveve, oñoraro (pausa) jovaiso ndie vaera, jaera jokua oiporu. Esa mbaetiyave kua guinoireta mbaetivi kiraita oyeopia jovaisoretagui. Oimetei ipi guinoi erei mbaeti mbaté jokua jaeñoma opirö je vaera.